Oke <hesitation> gasan kebiasaan bebaju lah kiapa kita bebaju bebusana jar urang tuh bepakaian <hesitation> nang ulun <hesitation> rasakan nang pas ulun selawas dibanjarbaru nang selawas dijogja ni sebujur nya kada terlalu beda jauh ini nya <hesitation> perbedaannya lah kada terlalu bida tapi misalnya ulun di banjarbaru tu mungkin lebih ulun terancak pakai nang panjang- panjang maksudnya selawar ketu kan selawar panjang ketu- ketu, misal di jogja ni lebih santai pang sebujurnya lah ulun melihat nya karna mungkin urang nya temacam- macam lo <hesitation> campurannya maksudnya dari mana- mana dairah nya beda- beda jadi tu misal kaya beselawar handap ketu tu disini tu biasa haja ketu nah, jadi ulun tu misal disini misal keluar tu becari makan haja atau nang kada terlalu penting ketu lo misalnya cuman belanja kepasar ketu betetukar ketu kan ulun beselawar handap haja ketu kan disini bekaosan wara ketu na tapi kaos yang ya lumayan lain kaos kutang jua ketu na masih kaos yang ada kerah ada ini nya lah masih okelah ketu nah masih ada <hesitation> setangan lah selengan seini sediatas apa ni ngarannya diatas <hesitation> siku na diatas siku, na paling pakai ketu pang lah misal ulun bistu bejaket tu dimana- mana pang karna diwadah kita ni panas berataan pang handak di jogja handak di banjarbaru gin panas jua soalnya jadi mun siang bejaket amun malam dingin jadi malam ya bejaket jua ketu na karna memang dingin, kecuali dasar sudah pakai baju kemija ketu lah yang sudah be kancing be hem. Misalnya behem keni kada- kada lagi anu kabejaket ulun biasanya misalnya dingin- dingin banar haja misal dingin dingin banar hanyar bejaketan misalnya kaya ke kampus tu misal ke kampus ya bererapi ai ketu kan be baju nang ada bekerah habis tu bekancing jar urang tu dikancing yang dikancing berataan mbah tu beselawar- beselawar panjang ketu kan beselawar- beselawar nang panjang kada nang handap mbahnya be besepatu jua kan misalnya <hesitation> besandalan haja baya becapal aja misalnya bejalan sorang ketu kan misalnya cuma <hesitation> undangan- undangan kawan nang biasa- biasa aja ulun ketuju becapal pang jua ketu na <hesitation> kada melihati apalah jar urang tuh fesyen nga apa ketu- ketu tu kada- kada terlalu ni nang penting nyaman haja ketu na senyamannya kan becapal oke jua ketu na. Becapal misalnya bistu be selawar handap bejaketan misalnya disini lawan disana misalnya saruan nang dasar nang meundang ni <hesitation> orang nya kita apa lah kita junjung ketu lah <hesitation> sama haja pang be baju paling baiklah ibaratnya ketu lah misalnya bebatik kan misal disini atau ulun tapi disini tetap ketuju besasirangan jua ketu na sama kaya disana ulun rancak besasirangan jua misalnya ma da undangan- undangan besaruan macam- macam ketu besasirangan beselawar panjang ketu lah beselawar panjang hirang biasanya warnanya beselawar panjang hirang mbah tu be kita bang besasirangan kamija ketu lah yang lengan handap kah lengan panjang kah nang penting kan rapi ketu kan kada- kada kusut jua. Begosok ya begosok dulu baju nya besetrika begosok mbah tu ya ketu pang be- beharuman jua ketu kan dibari <hesitation> bewangian minyak wangi gasan baju ketu kan minyak wangi- minyak wangi gasan baju keitu- keitu. <hesitation> ketu ja pang lah misalnya ulun <hesitation> be apa besurui- besurui supaya keliatan mandi na rambut basah beimbahnya keramas tu besurui supaya keliatan jua ketu na orang mandi <hesitation> walaupun rambut basah misal kada besurui ni jar orang kaya orang kada mandi jar orang kita tu ketu pang itu ja pang mun misal cara.